तोता ऊके ﻿चमकीला रंग तय ओर ऊके है नकल करवा की अद्भुत आदत विषमता का वजह से प्रसिद्ध छ। तोतो बहुत बुद्धिमान पक्षी च। और वह शब्द और आवाज की नकल कर च। इनकी कुछ प्रजातियां जैसा कि अफ्रीकी ग्रह परेट भी ज्यादा शब्द से सिख सके छ। तोता अलग-अलग रंग का रेवे छ, तोता रंग-बिरंगे हो जाए जहां का पंख लाल नीला पीला नारंगी आशा का रेवे छ तोता की चोंच मजबूत और घुमावदार रेवे छ तोता जो छ वो माणक्या की आवाज भी कार्ड सके छ। बचाव और वह घंटी फोन की घंटी वगैरा यह सब की भी नकल कर लेवे छ यह सब आदत उन्हें लोगों से बात करवआ में मदद कर जाए वह नॉर्मल मनक्या से भी बात कर सकता हे और ये सिखाया बाद। और यहां की उम्र पचास से अस्सी साल तक रह सके।